Ny bizy sy ny goaike da <hesitation> anisan'ny biby manao lozoka ambanin'ny tany agny. Ny tombontsoa azondreo amin'io moa zany da ho fiarovany tenandreo, hahazoandreo hafanà ary toera fanabeazandreo gn anakindreo.